Ñy karazany ñy voro aminy ñy firene misy ahy, laha araky ñy hevitsiko, aminy ñy vinavina avao: -Mety añy aminy ñy telonjato hatraminy ñy dimampolo noho telonjato eo ho eo aminy ñy karazany ñy voro a madagasikara eto.